Asan'n̈y montra akendriky bôkà zen̈y arakan'n̈y fahaizan'olo jiàby izy edy fizahavava lera. An̈ao zen̈y kôa fa mizaha lera fa io edy fizahavana izy. Bôkà eo amin'jay zen̈y izy io koa afaka an̈anaovana reveil kôa zen̈y kôa fa misy lera tian̈ao takarina in̈y atao man̈ena zen̈y zio pare.